Eribya ithune omwa bughuma omwa bulhambo bwethu Thwanzane, thukolengane kandi thubye thukaya hababa obuli mundu muhyaka owosi oyowangasa omwa bulhambo thwamabya sithwasi emitse yiwe.

Ghukabya wabirirya iwikalha ahisi iwahumulikana nuko bighende ndeke omwa mubiri ghukuwaghu

Esyonjimba syaghe eribya isinahenirye ngikalira erisyoya syamakyina nerilhangira indi namasibika ahatholere nerikalha ingasigoora kandi erisigoora omwa bunene nuku obuli kiro inathoka eryambalha oo olhuhenirye kabutsira erilhusubiriramu

Eryogha likaleka ighuthabya ghukalhwalha lhwalhakutsi erihwako oburoffu nibya nomubiri waghu akikalha inyana komire

Likanza inathunga erihumulikana eka nalhuhuka nakolha oko mibiri yeka aah eyithe aha ngahingira nakokothya enyuma yayi inawaniayu aah byebyo

Eribya ghuka kesya omwa katimba ak'emibwa neribya ghukumya amaghetse awakaleka, okulhuyi lhwaghu, hakuhi nomunyumba yaghu eyaghukakesayamu neribya ghukakyinga lhuba nesyo nyuyi na madirisa nuko emibwa isiyingira omwa nyumba yaghu

Imwarongya emibere yoosi eriminya indi mwamathunga esyombulho syerithwalha abana okwa masukuru mwanginayibweka omwa bittebe kwenzi imwakolha amakattara imwathunga esyosente nabana ibayasoma

Ebyemighendere mubya keha Ebindu ebyerighendaghenda mubyahwaho abyabya omwasyasitoha mubyatsandiramu

Abandu bakathunga emibiri kandi nobuyingo obuwene ne nerithoka eriwathikya ababuthi babo neriletha engulhakulhana omu kyipindi kyethu

Erilhwira okwa bughabe obwa bana bobukali nabakali aba kulhubakulhu nerithasyingira omwa bandu eribasoborera ebibuya ebya bana bobukali erithunga ekyisomo kyinene kutsibu.

Erikangirirya emighane yakera lhikalheka omwana inakulha inanasi ebye nzarwa ksndi nebyabyaho kera

Omwesi munene akumaya ebyalhya embulha nene yanganabolya ebyalhya

Thuthi bangasabya ndeke omumibere yabo yosi kandi erithasya hali halihya ebyamenge

Erivugga nabe esyongumbaghali erisithibitya erisihurubana kutsi nibighuma bighuma byokubikaleka ebisidda ibyabya binene okwa syanzira sye Uganda⁸

Namowa ingamalhuha kutsibu ngikalha ahisi neryo inayihumulikania kutse inabotsera ko tulho tukee

Bakigha okwa mibere eyabyaho ahanyumaho eya bamukaka wabo kwisi neya batha babuthi babo eh omughulhu babya isibibabuthwa bakighire mwero okwibya iwanganababwira okwa byabyahu kera

Hwahhhhhh

Thutholere ithwahulikirira ebyabakathubwira ibo ngabakulhu thutholere ithwayihanuzya kubo ithaghenda ithwababulya okwa kino na kirya ebikathuthwalha bwagha kindi kyitholere ithwabawathi okwa mughulhu bakalhuhirira omu buhimbe ebyerirya neribathwalha oku marwaro bamalhwalha

Emighulhu eminene embulha yamawa, abalimi bakathungira eraha eriminya indi bamahera ebyalya byamera ndeke. Neryo wutholere iwahera ebyalya, iwahera emithi, eriminya indi bikesakuwathikya omwa buthuku obukasa ahambere.

Namalhwalha ngalhangira indi namaghenda okwikyirikiro niko abaliyo ibandingira mulingo nerilhangira eki kubamanyipima nuko ibamba obubalya

Sikabathokesaya eribya ibanginayibesyaho omwa maka wabo kandi ibanginawathikya abana babo okwa byekisomo neri bathokesya erikulhakulhana omwa bipindi byabo

Eripapayi, esya fenesi, esya vacado, nemitsungwe, esyandimu, ebitunda, ebipapayi, esya fenesi, esya vacado, emitsungwe, esyondimu, ebitunda.

Ekyi kyikawathikaya eriminyerera obuli muyima obuyingo bwiwe ngabumene buthi neryu kandi ngabangathoka eriyirinda bathi obulhwere bwa kabonde obu

Bakatsirika abana ibakabalinda okwa malhwere thethethe awangabasira ibakyine balere, neryo bakabatsirikagho lhuba neryo ibathoka eribya ndeke isibendi syalhwalha amalhwere ayo amabahamba isyendisabahamba kutsibu kutse isyendithasyabitha kundi bakabya ibanakolireki? ibanatsirikire.

Hwahhhhhhh

Thuwithe erihulikirirana oghundi inowa ekyoghundi akabugha inamuyitheghererya, thuwithe eryanza eriminya erighanyirana kandi thuwithe neriyibulya okwa abandi baghenzi bethu aa nabo ngabaka kolha bathi bamabya omwi kakalikana.

Bamabya ibakinasoma bakendibya babiributha ibasuba omwamathendekero ibaghenda embere nekisomo kyabu nokwabu abathisoma isebahwa amaha aliriryo ibayongera emibiri yebyalha

Kundi batholere ibathunga obuthendekwa nuku bangakulha ibanasi ekitsibi echiri omwakabonde neryo ibwabya sibangayitsungira omwamitse mibi

Esyombulho nyikenyike sikawathikaya abakali eritsuka esyasuburo ngengenge nuko omwa lyolho lyolho eryo ibaghenda bakimuka erilhusirirya ebizinesi ngayika ghenda yithi ne buzinesi iyine mu muka omwa yindi mibere

Batholere ibatsira obusingiri ghutholere wamathunga owerihindana nayo iwathunga omulhume mughuma kutse omukali mughuma isiwasatta omwa bindu ebitwire esyogiritta, esyomakasi nesyo'nginzo

Bikanawathiya abandi Omwisomeshabo kubangabyaho abandi ebyabathekeraho othubiri thukethuke ngeribeghesya emiri yebelha nabandi ibyabahererya kasente kaki kaki akariyibweka Kandi ibasyasubyaho

Omundu akayowa nabi amathebwa kandi abanene baka hiririkana kya nginaleka no mukaghu owangabya inalhweho no mundu Oyo inahwahu

Lyerikolha ndeke omwa ah ebye omwa bibulyo byabu bamabya ibanemukolha ndeke omwa bibulyo byabu neryo naghu likakuha amani awerikuha aweribaha abana baghu kundi esukuru eyikakolha ndeke yeyikathunga nabana banene

ah eh erikehya ebireko bya maghetse ebiri hakuhi na hathwikere nerithemerera emiyi yethu ne erikesya ahisi syo butimba obwe mibu ebyo byebikulhubikulhu ebye neryo indi nerilhangiri indi thwamatgambirwa lhuba thwamayowa nabi

Bawithe amasenyerezi, a masalhali kitsiramunu erikolesya esyatodoba kutse i thwakolesya obukando kutse ithwakolesya esyatokyi

Kundi obukuno obwa kabunde mubwatsuka nesyasuburu kundi bwabya bulhwere ibukahamba omundu oyulihakuhi nowundi Kandi ibukalhwalhaya nabi neryo mubyaleka esyasuburu isimamana habwotali erimanibya nesyamutoka erimanibwa

Omundu erithendibya inya nganawathikya abo abathigjenda oku sukuru neryo iwasangana ekyi pindi ikya biri sighalha enyuma

Ghukathoka eriyirinda Kandi iwathoka erithasabya iyunemughikulhakulhania neriyikolera ebemibiri eyitholere erikolha ngomundu ngeribesyaho efamile yaghu nabataka baghu erikalha nabo ndeke ighunayasi ngaghulighuti

Thukathangisanaya amalhwere nobuhuka ebyangabya bikabanika omomaghetse

Abambesa abalere bamaghende omumathendekero bakathoka erisoma kandi ibane omu mathendekero omo nibindu binene ebibakayirindako so omumbesa owane omwithendekero syalithasyalengekanaya erithahibwa athalyaghunza ekisomo kiwe syalithasalengekanaya eringira omwa bikundi abithuwene kundi akabya inyanemusoma

Lyerisikanya neriyanzana obuli mundu omwa nibeere yiwe ngoku ali nerikolerana ebibuya neri anzanaa

Emisabe yikathulhethera erisika neriminya thuthi nyamughangawethu aneyo sithulhingubi aaaaa emisabe yikathuletha haghumerere nabandu baghuma etwathoka erighethendwa okwabuthibu byethinerisamarira ngathukolechahayi

Kyikataka inabinyerera ebitsibu kwisi ebindu ebyabakomi biwe bakamughidaghako neru nayo inathoka eribithwalha embere neribithungira omubatsi neru abandu ibathunga obuthekane

Bakabutha ibakyine bana balere bakalhwa omwa masukuru bakambalha esyangyimba nguhinguhi

Ekyisomo kyamabya omwa kyipindi kyikaleka abana abakasoma ibahaliha obwongo, kyikaleka abana abakasoma ibathunga emibiri, bakabya ibabirithunga emibiri ibatsuka erikolha ibatsuka eriwathikya amaka wabo neriwathikya ababuthi babo, eri rikaleka obuli kyindu ikyayithwalha omwa buthongole kundi hakabya isihakyiri eribusabusania.

Nikyikulhu erihulikirira ebya bakulhu kundi basi binene kutsibu ebya thuthasi, mubabyahu isithuli thwabyaho, neryo ebindi ebyathukalhangira thuthi nibihyaka ibo bakabya ibabiri bilholhako omubuthuku bwabyo, omubuthuku bwabu, neryo ibahulikirira likathulethera eriminya ngoku thwangathoka ebindu ebyo ebikathuthwalha bwagha eribighunzaho kutse nembere ngathukaghenda thuthi

Ukatsuka eripipa Nyamuhanga neryu inasaba inayiwathya iya Nyamuhanga inamusubulirya ikitsumbi nolhukengerwa neryo inakesya